Kulrang haqida o’ylasam negadirxayolimga hira shira narsalar keladi. Qandaydir qayg’uli bilmadim mavhum ya’ni aniqlik yo'q <hesitation> qayg’uli qandaydir his kechinmalarni <hesitation> his qila boshlayman.